Toh dag sigamagha yakhaya dag siga ah lumana ngig katha ngig wakha ngig twakhe ngig ra wochike, eyenan ngaun da mugha toh, dadda da dak nan ngala wuchki toh, mbaratu gidhu in diyar digit ha dikan ngig nukhu dikan gudtsaka haikhu aubiya thibiyan barhaihu yan handa wuchki di ɗi thuyambe da digi thuyambe da tsitha dada da dagal dagal tu tugwa ya da warra ndad makha ngigin digita dava chene aubiya madigwe ah gheyu ka dag thigafi ka katseg zakfe kazekan diya tara diya toh kalufasiya am mbatara gave toh tsagulinda goyave dasa inne nda soghenda teyera nga tsadigayene, toh ngig yahaika warka a wucheki hetar kwaza nda dud da deyam borha tukul tatseya tahak kah katsayanka rine ndikyane kai nzidde bakan dikiyane zak sigga danda fakha sah zak kur niha niha, kada sogdu zekan vatar ɗihan hiya ha ankatha katha wacheka toh wakha kason wakha han gudunan wakha hedikan haigata hatsaha tardi hawe du tara massa kalka falsiya pinwe Toh massa tsa haza haza toda diyara dakhai nzakana diyar nakatane toh fitsiya kuldul tsuhu ubiya ngig ndigi tsu nguna ngu adaldava tuwa ha hubiyu kuzatsaka avanadalva nda mana mana tsekabiya ndavakan twowe tari, amma tsazan ngura tsuku tsazak zan ngurare tsahu asaka usame innikha kan duwan yakhaya dadakinan asa dada kinan bakanda am massa, ndivi ndiki ndak than than nzan ngal ngola thad tsaheya ngar ngal thu toh tsazuka thabane nda da bahu tsathaha hadine audwa diyana neha ngul ngakaha kadde nbe yakhayu thatha kanaha hanan ngudar da ngudu hana ndak dalda ndakas duvara kuse nda yegine happga daruba hanara massa, tsaha tsene tsathuda uduhaha nda tsankan kware daddan saha dadda kinan baka massa katuwo tuwun nɗikin dikiyu a wachike nda ngadan naha wachike, nahbaha khathu zuk wachike amman aɓal baka thuza wakha kah kathud kurine dadda bakinan massa bena wukha raduk wakha wakha thuu nkathu tha, amma wachike zu wachiken kuma dadon tsan kan kwarede dazan bara bakande kulun fatsiye barun dawa ah madigwe ugun kheyan diyatar Kasande dattarda ɓa kheyam be khayan nda gutu wetare haddan diyan yu ndagha khala wachiken nga yuwe nda wartsa safatse sare nduwal si guyalva nzaru ubiya sa yazala ubiya yanvilha saha na da tsuturun magha kadda dagtarraha, thadda mbrakon khara kah ngura tal dalha ngig he yane diyata darhab nzuk wakha nda ngudda nahu wakhau nzig viyi tullufan tsaha tullunfah viye uzara mangaha wakha nduraf massa nafture altaha taha khatsa ndallun tubale nda malatsen khuse toh ndikiyen nzig than khuzarna massa, hadiyar dahe gugin ngig naftsan nvadan khutse ndahada nvara kuse ngigana hanu mitse tsemana mana ngigana kukun fatsiya sai khutsa ndudavalun tse kuna nda khatsen da varansa ngaduwa duwun than ndikiyan be sai uff da massa, ndi knaza nduyene ikari sorre nduk sorre nda khusa ndul nduwe batare nda thar ndun duwe na toh vahangan ku massana ah padiuwina ahbanawa be nabluwan tsuku ya kwurawen tafa, toh yanda kah tarhe yodde van dayaha ku kakarba inn ya naha bada chiba be ya kha katha mitse naha kuriye avagabiyu chiba nahabe nga than bana be kah mana Amma da kulum fatsiya na adalbun vudan nkahatha, toh yendiginda khatah nakha bahe ndakha tsen dak kadd kadda kadee tsu zak bubbo nda rubena toh nahabe be bubbo tsen biya, toh amman tha ngatha ngatha nda tsazaga fuddine tsazaga dagal nvunane tsahavna huddin tsa varrine da dakh dakhu usse gen neha nabahana kardu kure nlize wanna kha, akwai akwai gun bala na yatse tsalava kurginma ngig yasa thuw ndigin tuwakhe nzek tuwakhe nda ndigi uzara massana, tsatsefan kwara nala ndigi ngan tsatse kwari nga vanahabe ngig vanabe tsamtsaga nda amtsahu tsatsu hana harru nda dadda kuna amdu hana, massa yakba biya kinan fatsiya hor yanzo haya be nvah dag sigga, toh kasan dag siga kassa ngiyan gura ha dugalda utha massa aduha masa sikatar daha ndawar tsaka khene ngigana yakhaya dag sigga habbu yutar thaggane ngig inna happah happah, ah huppa tera biyu toh yakhaya tuh wakha bubbu hubbu tarre hagan nga bubbu yutar kubibiyu to nzidd batarha yuwe tarre thabarha wuwe yuwe barhu massa manga ngade warraha mbasu dagatda mass nga masso be tsuh wesai Ndawarga khusbe char minmine tahaka abarane tsadine ngig tha khupa thide ngig yakhaya minmin ndin ngiri yayine ngig yakhaya mass din ngiri yakhaya khuse, ngig yakhaya massa ngayenan uzaruha nzidda massan hanne ndag dagga zuwa tsaha harine dag nzidda inna niha toh ndiki yan zeka luman nakhaha ndi kiyam tsar naghahu nduzaraha massa khur khura ngig yakhana nvadudi nda vadune inna ka duwa nina kaduka virsh virsh kaduka virsh kadu karye kikhu tsa sigga nda khas khuska nda dah khas khlisa nzidda kanna tsen varanna be, amman ndu zuraha musi tsen hana khuppadu to tsaketanna nga kaddan massa hagabe yannanha nda ngla dal hathana nahbabe kad kad kad kad tha tsafida kulum ha manga fatse amma wuddu gudaha tsaka ngaha munan massa be ngaha bar wudaha be nga zudahar biya toh yan thine kadda ba natsantsude han kweza nga dagga de nkha fuchin cbiba nkha dagga vaha chine, amman duk thiyan karra karra ahappa digito ahappa masso adahalmassa nika nda tsusan kworina massa tsine saka sakan kinka Toh yakhanuku ndug siggen yaham ngagum mukha yakhayan amba ru an nguddu wechi gudde ngig wakha ngig tuwakhe ngig thau, yandigi kunkurune ndag siggan mukha hayan dik kuwa enna toh an katha katha hindiya uddin tsatsig da sheghaya yakhayan gathan bathaha tsabak siggaha tsalavan kwaraha ka tu, tsasa kividanha tsatakir vahan saha sakh baha biya nda kurghaha zugukha sai tsifa hara tsa harrine sai tuganne tsagunan kwarine dadda beka massan tuwu, ndigin tha ndikiyan wakha tsadaglan vara varine tsa gla gla khare tsa bukhar daltasku ndukha wuddakh naha kuwa inna nda duh daha tse nkha inmah du dakha dakh nda sugga kalahu wakha naha tugutka ngla ga wukha nkutha katha udde nzeyan thama in dikiyan tham, amma wachike taha haka taha gal gal kha re wachike ndo kathaga bakwari inna wachiker innabe, amman takha ba kai kurinan ndaga darra nabe to duwe da lakwa lakwa kina da duga dagara kalla lawa wul wachiken tubalin nda warda ngalu futun gine nda dangal benbe tagga wachike tatsen katha mukha nda fattari Nga nda ga dalka thar munbe duk wachike kulla khari kuhdu daltuta sare toh, tsan tsongam ngayen wachike khulab wachiken yen biya khulub wachike salakin khawai khuwai dagon an tubba tsene nga dagala daggabe amman ngig wuchike ndakal da haya ndig ndak sanaha tuh tsatsene vaha dak dedan inne ngig ndal da makha tsatsen kwarine tsan ngalon biya buhada yan wachike ngadalda fa threa be wachiken khara katha mugha tsin gene tsin kwaran kwa rana, to angiɗan mbiyanka mughakani ba ka kiyan mughuda an zulun mba, to in da ɗiyan thiye da tsiɗga mbiyena da ɗakambiyan ka zara ba zalagha ba mbighar biyo au zalagha ba mbighar biyo aubiya ova ka vighar zirsar biga kida nsala mbin tsin ghwatske ha da war da v ayuwa av ina da kiɗka vuha avina mana wurtsala avina da sukduha to ndikenk a digal sar ka ghwatseke zik thama na ikene haɗa ngilga than hada budaghe hada ghighvandalo har jihal hud tsine har gigan e ka zila ru uɓaha ngig ina n anga vuk kitak ha ru uɓo uɓan ma an jhaukada kavdo jhawaha ngig ina nah uɓa tihaha sukduwe tiha zika wur tu ka dala mugha ka zuzuwa, tiha ka bar vhighir wit igha tiha ka bar ki jiba ndikena lava uɓa to, wagha dika siga niha tsa le uba tsukwahuwe tsa wur yanga baha hana biyo ndikna tsa tsitseke tsa ɓla dik shigode tsa zik tsa yanga bahabiya